<hesitation> kila aisee ninaenda uriya kwanza, yaani nakana naja nalile yaani ile saa mbili, yauchiko, kanalire, yaani nempaka saa kumi nambili yaani yachuri nonovuka. Alikanavukire, cheneenda hasa hasa uri kabisa nachuri, yaani nichai yasichumika kuni itumbwi yee, itumbwi bila chumi chimika ati naja kwa nimihogo viukuli mihogo yatunga vii kwanza yaani kunu indi bila nachai. Hakalo ni mihogo tuku hari, yaani mihogo nanrire haka, yatunga jei, yaani kana irire imihogo, aka nasindro kuwaza na kumbe viboa tuku. Nini che nenda sana kaninywire chai, bora na wari, bora damandazi yaani, mandazi kanawovaire najatatu yaani jii, ara yaani churi chane chakadoma fresh kabisa yaani bila dawasiwasi. Yaani bila damashaka yosi tuku aye, ati najivenavenda urya imihogo jina chuuri, yaani kwanza imihogi fwana ukuvimbisha indagala. Chetungajitayao, aka yaani naja nekananilile ajikana naja namusiki, namusicha chakula chana hasa kikulu. Niwale ni ilenda, kilumbu, yaani ware ni kilumbu nichenda ivi kwanza. Alalala nekaiye nkumbukila aye nini vintu vyakunaudie ni daslama launavii visaka, yaani naja nini kakelo lomba jisire nagizaga kabisa gari kabisa kafuma ukouko kondoa. Jakandekela kilumbu na kuno kayi naku nakuno daslama. <hesitation> ikikanalili uwara kabasa ingitera kabisa yaani indikera vyaboa kabisa yaani, bila da wasiwasi, yaani mambo yakikala kabisa ivokanili namusi olejiri. Afu nawaramavele, najaninikanagizile weikilumbikira ayi yaani naramavere nagizaga kabisa moja kwa moja, kana viagizile wala mavele kabisa kula jiri, kanalitire najidedi izima kuno jilala mavere. Kaa! Familia mpaka basi, anaja vasinga vakuna vihela kala vasi vasetawa cheuwire jio. Uwara tanga hamna mode galau, asovamanyire tuku, wasala walichelewile jio lakini wala noboa nao- nautukuria susu sipata kakula takafika. Mpaka takafika aje uaware huu, kwamavele, nowala wamavele usawau, nikilumbu chochinda, chamwerera ivi kwanza? Yaani fondo kofalda kufurahi, haki yamungu, kukosera, namukosera uri bila dawasiwasi, chamwerera ivii, yakane lilela sasita ili jiri kanalimwera uliye, kana riware we irenda urijili. <hesitation> yaani alijamunajenuchiku. Nuchiku navasela vasela arume hakikishe ninjole, tanyimaka ntwangira masula, boda uri masula kulikoni najeatina naje na- najekuliya mihogo bora ulimesura kabisa yarume, naja masule yamwere vii kwanza vii eehe kanaulile hera hii yula kalakweli kila yahuliya, aka, amolesoulika hamna hiyo hoa, mchekaivindriamu. Yaani fausa nikaidrie kumbali ina- sulakai tuku, yaka nelile yaani makiki maa yaani mwerewi mviri wane kikala safi kabisa yaani, bila wasiwasi, damagonjwa gonjwa ivisole pakakwe, yaani naukatela vi- mawe akale walwela walwela walwla yawene ukatera viumajirivi. <hesitation> yaani akanajo nonaja kani, nahumura uri, kwanza yaani kwanza yaani nijendrea kaiyai, daikilola hata kana ayi- mulimoulijola panandri, siumanyire kuli irangi. Kwamuntu alile najo! Walauma velanikila ubwasa saa akamolola nakupandra vifasta vini ncholwi. Watotolwi irangi oko, <hesitation> adeoliware wolie kuno jiimotie tuku kolanga muntu mulume wolya tichipsi, aaha chipsi chochela ukusedra kaa. Isida nguru tuku, uliwala woyo kalabi kai- kabisa nowowulai, ata uwala wakobola kuno jia- aliwala wakobola wacheka, wasawala wasowankata nosowaye. ukuli ukikuta.